Nion ha kevichi ne naxa vili ihó, no ñoon xhitonreya ni nrá ne ñoon xa ihó nida yuxi no kuin ñoon, deyuku de inka doño e nguena xani ini xa ngua xa ihó ko dani ihó indoni daki koyo tata yunu xana kó, ihó itá ihó ité ihó nani xaku nunu nandi xakano ko ihó extono nrió ni taxu nida nu yu tata nrida xa ihó ihá tende xhiká te kuidi inguiná xakuaa ni xhito xhino ño'o kudi ini ná xa ihó non deti xakunu kuinó ihó kingui initi te kinyono konu te kudi inino ko ño nunu xa'á nguiliku.